Náa wɛɛlɩ ŋ́ ru rɨ akpaalɨpiye pɨ ya pɨ láa pɔrʊ pɨ ŋ ru pɨ lóo pwo panosɔlairɩɩ Pɨ láa fʊʊ pɨ ŋ yee anɨnɛyǝ Yóo toŋ lǝ Yǝ́ǝ fɨɩ yǝ ŋ ku baterii kǝ́ ŋ na taarɨ wǝ ŋ siɛnɩ ŋ kuuna Oturu yǝ fɨ ya yóo toonaawǝ wɨ ŋ nyɩnɩ lǝ mɨ dumurǝ. Panosɔlɛrɩɩ sa wǝ. lóo koru oku kɨ pɨɨ pɨ caa keeriwǝ Rɨ epwerenicuukǝ. Panoisɔlɛrɩɩ ke lóo koonu. pɨ lǝ́ǝ fɨ ŋwʊ pɨ ŋ kpiii pɨŋ pɨŋ koonu lɔɔrɩyǝ La a la baterii ŋ kuuna oturu le yee anɨnɛyǝ. Panosɔlɛrɩɩ lǝ́ǝ tɨ mɨ ŋ toŋ. oturu enyiǝ pɨ ya pɨ lée yee anɨnɛ rɨ isiinii wɔɔ la akpɛrɛyǝ ya yée yee kɨnɨnɛkǝ otuyǝ ŋpaŋpa lóo toŋ rɨ dinamoe, lóo toŋ lǝ.,ǝ yɨŋ fɨ le kpii lǝ̌ a ɛɛ akpɛrɛɛ lǎ tekɨlafʊnimii sa la naawǝ Lóo toŋ lǝ oturu yóo too yǝ́ǝ fuu naawɔ rɨ epwerenicuukǝ lóo toŋ lǝ ke.,ǝ yɨ ŋ fɨ le kpii lǝ̌ǝ efɨrizidɛɛrɨpǝ oturu pɨ lée yee anɨnɛyɛ wǝǝ wɨ ri panosɔlɛrɩɩ la anɨnɛɛ.